בַּשּׁ תּוֹלִי אַקְּווַא נְנְצַחְכּ תְּרַכֵּז עַל תַּמָארִין הַקְּוַעָה הַעִסָּאסִיִּים בְּחָאל דַּחַף הַקֶּרְפְסָאא וְהַפְּלַאנְק, כִּיַּא קְיוּיוּ הַגּוּסְם קָאמְל, אַבְדָא שְׁוַיָּה בְּשׁוַיָּה וְתְּרַכֵּז עַל טֶכְנִיקָה סַחִיחָה בַּשּׁ תִּתְגַּנְבֵּ אִלִּי אִסְצָאבָּאת וּמַתְנַסָּש בְּלִי בְּלִי רַחָה וְתַּגְ'זִיָּה גְּ'יּוּדָה מֻנָסְבָּה מְהִם בְּנְפְס הַקַּדָר לִבְנַאי הַעֲדְלָת וְהַסַּחָה הָעָאמָה דִיַּאלְכּ, הַאִסְתִמְרָארִיָּה הִי הַסֵר בַּשּׁ תִּשּׁוּף נַתִּיג.